Ma thomi se shuburtira jime ideali ë një shuburtir te ku një ngë ka lodhet e ka sasinaret gjithë ditën, ku një ka rrie mirë e ka bunj atë çë i përqen, kam bes se na tij ngë të përqen kam bes se pran shurben lik, e na shurben lik, pran ngë e bun mirë atë shuburtir.